Siri Lankaa duu hono non wayi. Nokkuuje ɗo jamaa ɓe ngaldaa siiŋaaji kawri ton. Nden non aɗe tawa ton finaa tawaaji ɗii fu, e diinaaji ɗii. <hesitation> eɓe njogii <hesitation> ndemaaji. Ɓe yimɓe remooɓe, e ley anndal an de, ayo. Faamu an ton yaari hen.